די גאנצע שטאט איז אונטער די וואסער און זיי וואוינען אין אזעלכע קליינע סובמארינס וואס בלייבן אויף איין פלאץ און מ- אזוי- אזוי וואוינט מען. מ'גייט אין סקול און חדר מיט פארעדיגע סובמארינס און מ'האט פאן און מ'מאכט ס- וואטער פארקס איבעראל.